Mampui ia jenis bauk a, tapi yang au alelak ia mampui jenis ne. Mampui esa Nade mampui kateu, mampui ndia biasa nai hadoe dale ana na'a Hade setiap saselek. Yang kedua mampui kalua, mampui ndia ana biasa paken untuk kaka'bing. Yang ke telu mampui kokodidok, <noise> mampui ndia biasa ana keo nai fafain a pas Sanga manledo ma buluna warna-warni. Yang ke ha yang au alelak mampui nitu, mampui ndia buluna mana'a tapi matapanan Tao na Ita bi terus mampui ndia ma mamanan nai nula dale.